زه به د فوتبال ژوندۍ لوبې ته تلل غوره کړم، ځکه: فضا ژوندۍ او جذابه وي؛ چیغې، نعرې، د خلکو احساسات. لوبه له نیږدې احساسېږي، هره شېبه قوي وي. د لوبډلې ملاتړ پیاوړی احساس ورکوي، لکه د یوې ټولنې برخه اوسېدل. په تلویزیون کې کتل هم اسانه دي، تفصیل ښيي، خو ژوندۍ تجربه هغه ځانګړی احساس لري چې له سکرین نه نه انتقالېږي.